Ri chkop ri ki'k'oob' chaq'ab' k'o ri ksiy k'o la uch' k'o las b'inel che kb'an a kjyoj kwoy la ksiy kujchab'lo ki'lu'nik, ki'lu'nik pri rxaq chee' kjyoj la xpok'pom ahora la ajb'inel kelb'ik ri la' ki'rjyoj chiij ki rjyoj ak'wa'chi' kul wa'kokstjik wi' i are'k'ri' kirtij ri ajb'inel i xuq ke ri jun chik li, <hesitation> la jun rwix q'oos kujcha' qe che' a xuq keluul ko'rtaqiij ri ak' che kob'ertaqiij are'kyo'k chuk woy kum are'k'la' ke'luul jnik'ri chaq'ab' sicha'ke chaq'ab' k'o ri ksiy taq kka'yij tz'i' ki'tarb'ook chriij aleey xuq kchaqnik ri tz'i' ri ksiy pchnooj che ku'rb'na' ri ksiy pchnooj ku'rlu'j wu xe' chnooj ke'resaj wu xpok'pom, jmom xpok'pom kirpo'isaj jnik'chnooj are' kchek k'la'jnik' chokop k'eluul chaq'aab'.